Je jotkukatë kap jedun mana oy ambë muk patpëp tyam dun muk taj muk mabyë tyam dun tokatyë muk xondakpët y nëmana jotku kyëdaktë muk padëp tyam muk jëbyë muk xut'spë, tyam muk taj muk mabyë jadun dun wi'inkuix wi'inkubadëp yë yabë jukyajtë nyax.